Ningii roki manni hayeu ngong paukori ong o'ko pero, kiakiako kuringno neh kuriwahmoring tanimoingite, tanimoromo nokosing akai ree toku ruhkarering? Namaku pau ho rono howonoki kuungi turong hausikukiki. Nii aii roki iihaa ho'nunno roki tiki monowayu pero kuringno neewunno impah tii owo ummung yaki. Impa ho eneke ongite miro enekeko kuriwahmorohenong ongyori raa honna, kuringno neewunno hoiyori taunu konnomo nuhemorokong. Impa nii ong ha sitoa koring toku runni noi nenewuh nuhenong. Mirahu ho o'ko kareni pookong, uriingiko manni tiwo tikah onkai nong kareni pookong hiya nong neummo nuhenong. Hoi ningi tata nawa' piro tokihku nawa' ong pero nowo ngawah nawa' piro tokihku ukowah nawa' noi kuri yeupenong, kuriyeunongu nawa' nong henong naaru ehkong kurikong, nawa' tii tiwo tiihku nohupennong pau manni neewamong piro tookisiro huiitong nahahno roki kiinoirong tookising ngonoko aii tookising kareni ngoriko. Impa titi aii mirahu meng oii pero oii koh o'ko tangake pireni tangake tii pero manni mirahu enekeko manni tii muutihah, tii kurikuko nawa' roki kurahhetee yii hokokoh noi tari <laughs> ko ho manni mirahu pero noi ongkoh manni naa'sihah tokuko mirahu rorohetong noi roki neetukori yii mirahu